<noise> kës guꞌn xc̲h̲aꞌ par ngon, guꞌn xgoliaꞌ ngon gunu gunu c̲h̲owc̲h̲ama, c̲h̲owc̲h̲anu kesiyna y kës guꞌn chen kuch lëꞌkga nixu pero abecés difilsil sdzaldu neꞌg giendc̲h̲owu xdodu xdodu pero kës guꞌn guꞌn ngon gunu xdoꞌwc̲h̲a.